ජිරාෆ්ලාට ඔවුන්ගේ දිගු බෙල්ලෙන් ක්‍රම කිහිපයකින් ප්‍රයෝජන ලැබෙනවා. එකක් තමයි ආහාර වෙත ළඟා වීම. ඔවුන්ගේ දිග බෙල්ල ඔවුන්ට ගස්වල ඉහළ කොළ වලට ළඟා වෙන්න ඉඩ සලසනවා. විලෝපිකයන් හඳුනා ගැනීම තව එකක්. ඉතා උස වීම ජිරාෆ්ලාට දුර සිට සිංහයන් වැනි විලෝපිකයන් හඳුනා ගැනීමට සහ තර්ජන වලට ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට උපකාරී වෙනවා. තව, ඔවුන්ගේ දිගු බෙල්ල <noise> හිස පහත් කරලා වතුර බොන්න ඔවුන්ට උපකාර කරනවා.